Aminy ñy resaky harena moa zany, tsy afaky zarà ñ'arena satria, zao ñ'antony: <hesitation> Tsy niharoanila, tsy niharo filà ñ'olo, laha ñ'olo atao tsika ñ'olo a Toliara añy zao, maromaro ñ'olo ao, misy zato, olo zatoo mana ñ'efapolo, tsy manañ'enimpolo, sarotsy ñy hizarà anizay satria tsy niharo filà roze.